Tookhma abarkiti fu dickma. Parsk naa aduubune abuu fo ngnitima, naa yick fo song, abarkiwo. Mbééla tookhma fé. nayilema ni mu féé rinfo, tookhma ni mu féé rinfo kaye, mu gnanta ka gnita-mu gnanta ka bheufo ngnitima, mbuura aringi ka simra mo. Naa asimra mo song, mu yick ani mu kaye lé, mu fuune mu saame, mu la yick a sickimo-mo anoyi. Mbuugune asimrane